To tera suwane <hesitation> tera kung kun tera suwane, suwaineku <hesitation> ku mantan to maya masaki ore talos rakel tu kuman. Onde tu mula nalana teto mo piris ca'no re wu suwa wa ragel ma lana lana ore kan to ngole la le'e, ngonay wilisye ten to kite masaki re kan kite